ඇස් පෙනීම <hesitation> ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ කොහොමද කිව්වොත් එහෙම ඇස් නම් දුර්වල කෙනෙක් අනිවාර්යෙන්ම ඒ දොස්තරලා දීලා තියන කණ්නාඩි හරියට දාන්ඩ ඕනේ. මොකද <hesitation> ඒවා හරියට දැම්මේ නැත්තන් තව තව ඇස් දෙක දුර්වල වෙන්ඩ පුළුවන්. ඒක නිසා <hesitation> දුර පේන්නැති හරි ළඟ පේන්නැති හරි ඕන කෙනෙක් ඒ දොස්තර කියපු විදිහට කණ්නාඩි දාන එක වැදගත්. අනිත් එක <hesitation> දැන් ඒවා ඇස් චෙක් කරලා තියනවා නම් ආයේ අවුරුද්දකට වතාවක් ඇස් දෙක වෛද්‍යවරයෙක්ට පෙන්නන්ඩ ඕනේ. මොකද මේ <hesitation> එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. මොකද එතකොට කාලෙන් කාලෙට <hesitation> ඇස් තව දුර්වල වෙලා නම් ඒකට <hesitation> ඇස් කණ්නාඩි මාරු කරලා ඒ විදිහට වෛද්‍යවරයා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වෛද්‍යවරයෙක් මුණ ගැහිලා ඒ දේවල් අවුරුද්දකට සැරයක් කරගන්න එක ඇත්තටම වැදගත්. ඉතින් ඒ විදිහට <hesitation> කරොත් එහෙම ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්ඩ පුළුවන්. අනිත් එක ඔය දැන් දරුවෝ ගොඩාක්ම ෆෝන් බලනවා. ඒවා කරනවා ඉතින්. ඒවලිනුත් ගොඩක් දුරට <hesitation> පාලනය කරගන්ඩ පුළුවන් නම් හොඳයි ඉතින්.